Es un aparatu que tuesta el pan al calentá-lu. Deque ponis una rebaná de pan i achuchas el botón, las ressestencias elétricas endrentu la tostaora se calientan i doran el pan por huera. Assina de cenzillu o quieris más pelillerías? Porque tamién te pueu esprical que tien una ruea pal pan estal más tiempu i alogu ai otru botón pa si está quemandu el pan i quieris paral ya el tostaeru.